Se m'appenso à un lavello eh me vëgne in cheu i tondi da lavâ ma ascì o lavello de mæ madonnava quande stavimo à Borgo de Cremen che o l'ea de marmao e quande noiatri figgeu doveivimo lavâse ne metteivan pròpio drento e ne lavavan lì.